E fiborosoa nify aloha, alainao eky e borosy nify, da asianao dentifrice, refa vaisinao an'igny amizay izy, da borosohinao afamadibadikinao amign'ao amizay zase igny borosy nify igny anglalanao taisy, da refa hitanao fa elaela aniasika oe telo minitry na dimy minitry agny izy hitanao fa oe afaky izy zà da kobagninao ame rano da refaveo tondrahinao rano koa ity borosy nify nangalanao taisinao ty.